Cero, cwii, we, ndyee, ñenquiee, ꞌom, yom, ntquieeꞌ, ñeeⁿ, ñjeeⁿ, qui, canchoꞌcwii, canchoꞌwe, canchoꞌndyee, canchoꞌ ñenquiee, nquinꞌoom, nquinꞌoomncho cwii, nquinꞌoomncho we, nquinꞌoomncho ndyee, nquinꞌoomncho ñenquiee, ntquiuu, ntquiuuncho cwii, ntquiuuncho we, ntquiuuncho ndyee, ntquiuuncho ñenquiee, ntquiuuncho ꞌom, ntquiuuncho yom, ntquiuuncho ntquieeꞌ, ntquiuuncho ñeeⁿ, ntquiuuncho ñjeeⁿ, ntquiuunchonqui, ntquiuunchonquincho cwii, ntquiuunchonquincho we, ntquiuunchonquincho ndyee, ntquiuunchonquincho ñenquiee, ntquiuunchonquincho ꞌom, ntquiuunchonquincho yom, ntquiuunchonquincho ntquieeꞌ, ntquiuunchonquincho ñeeⁿ, ntquiuunchonquincho ñjeeⁿ, wenꞌaaⁿ, wenꞌaaⁿncho cwii, wenꞌaaⁿncho we. Wenꞌaaⁿncho ndyee, wenꞌaaⁿncho ñenquiee, wenꞌaaⁿncho ꞌom, wenꞌaaⁿncho yom, wenꞌaaⁿncho ntquieeꞌ, wenꞌaaⁿncho ñeeⁿ, wenꞌaaⁿncho ñjeeⁿ, wenꞌaaⁿnchonqui, wenꞌaaⁿnchonquincho cwii, wenꞌaaⁿnchonquincho we, wenꞌaaⁿnchonquincho ndyee, wenꞌaaⁿnchonquincho ñenquiee, wenꞌaaⁿnchonquincho ꞌom, wenꞌaaⁿnchonquincho yom, wenꞌaaⁿnchonquincho ntquieeꞌ, wenꞌaaⁿnchonquincho ñeeⁿ, wenꞌaaⁿnchonquincho ñjeeⁿ, ndyeenꞌaaⁿ, ndyeenꞌaaⁿncho cwii, ndyeenꞌaaⁿncho we, ndyeenꞌaaⁿncho ndyee, ndyeenꞌaaⁿncho ñenquiee, ndyeenꞌaaⁿncho ꞌom, ndyeenꞌaaⁿncho yom, ndyeenꞌaaⁿncho ntquieeꞌ, ndyeenꞌaaⁿncho ñeeⁿ, ndyeenꞌaaⁿncho ñjeeⁿ, ndyeenꞌaaⁿnchonqui, ndyeenꞌaaⁿnchonquincho cwii, ndyeenꞌaaⁿnchonquincho.